<noise> Gn'olo lafa mana fahareta, tafita avao am faignany satria <noise> gny fahareta gn tena azahoa fandresea. <noise> Manahaky ategna manao an'ity asa am zao ty zao da miaritsy ndre maharary <noise> satria te ho tafita. <noise>